الصراحة دايمًا لما أروح أجابل <hesitation> أصدقائي أو أحد من العائلة في معاد بصراحة أروح <laughs> دايمًا متأخر، ما أدري كيف بس أنا أكون مجهزة الوجت من بدري <hesitation> أكون مجهزة يعني إيش بلبس وكدة من بدري بس ما أدري الوجت وين يروح، تحسه يروح كدة ما أدري وين بصراحة دايمًا لازم أوصل متأخر دايمًا لازم.